نوع الموسيقى اللي احبها دايما افضلها يعني عادة الموسيقى الترابية القديمة اللي موسيقى اللي زي بتاعة ام كلثوم وعبدالحليم وعبدالمطلب فيها احساس كده بيكون عميق وبتحرك المشاعر وحتى كلامها مفهوم وكلامها هادي رايقة كذا وانت تسمعيها يعني.